Amin'ny fiarahamonintsika zao zegny ny ankizy zegny efa tsy de tia manao fagnatanjahantegna na sport fa ny fomba araiky mahatonga izy hoe <hesitation> harisika hagnano ny <hesitation> fanatanjahantena na sportif zany a mila ampahafantarigny azy hoe ty le voka-dratsy tsy magnano sportif satria ny ankizy zegny mila matanjaka, mila mi- manao zavatra, mana- manatanjanjika mana- magnano f- manao fanatanjahantena ara- mba ho ara-pahasalamagna ny fomba fiainany, ary koa izy zaigny anisan'ny hoe <hesitation> ohatra tsy manatajantena izy de lasa idira- môra idiran'aretigny izy, môra marary nefa fanatanjahantegna zany isan'ny miaro amin'ny ts- tsy faharariana.